Baudi algaita, baudi gagasi, baudi garaya. Pat do indeji baudi on je min naftirta ha lesdi am ngam min yimda himbe be mai ko ngam gimi heba himbe nana beldum. Be fufa agaita be gaagaasi pat be hunduko on, garaya bo bedo ramta dum be jungo on gam sona beldum himbe woma velvita.